Pos ave, el botiquin es delas cosas essas que pahi que no valin pa ná, hata avel una urgencia. Yo llevu unu nel cochi, i tengu sotru nel bañu en casa. Possimenti emportanti al campu, en estandu más desapartau del espital, pa urgencias comu una quemaúra, un cuerti no prohundu, o un arrecalcón. De normal tengu alcol, augua ossigená, vendagis i guantis. Tol mundu en casa sabi ondi está, i lo miramus a ca añu pa vel que no aiga ná cumpríu o que falti qué. I craru, quantu más tiempu echas trebajandu al campu más echas manu del botiquín porque, chacho, yo no sé si es la edá o es que só mu ingarniu, peru a ca vés me hagu más arañonis, mas mallugonis i más piteras. Amus, que estó hechu un quairu. I porcima ai unus mesis quasi que se m'entra una estilla nel oju. Chicu aginaeru! Me pensé que se m'eschangava l'oju!